अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजरती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकड़ी, मेथिली, मलियालमी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलगु, उर्दू।